Ät ntzäkpat je arroz, ku'tpatät je arroz, ntzäkpatät winatän ntze'pa, nkopinhpatät, luego ntze'pa'tzi' jo'kpa't unos tres minuto wa' kotäjtzu, entonce se'tpa't, se'tusye'nhoj na'at nkenu nam mu'tzu, nkojtapya't cebolla, tomate y cuando't nkojtapya nä' wa'ku toktzu'kumu entonce nkojtapya't un pedazo de norzuiza, nortomate, wa'ku pyäjku color y je sopa känhusye'nhoj entonce nkut nkutpatät quesujinh, nku'tpatät caldojinh, ngutpatänh guisojinh, y nku'tpatät este frijolitojinh, jejtzyetä acompañatzäkpa y tambien sospatät ti' arroz con leche, sospa't ntze'pa't arroz, tejenä sospa't puro nä'ojmtyi, nkojtapya't azucar, nkojtyapa't canela, ya nap känh'u'ak arroz entonce ntejkäjyapya't leche wa'ku wa'ku känhu junto y este ya wa'ktyä nto'nhu con arroz con leche.